Sekna to skaler nanalan buapə un yoo wxangatrx ton xanñaa chii raksak sakna skaler raketachi yijkano chi chietnolon niti sakna skaler yag ne talgd rejioni parka no yikjil seknaa to yoꞌo, sekna to yig to baño, o sekna yik wkzana to lo yag, perne jiurs kane xaka ob- obshez skalare, guet parne jarjirin bay o gon buenjshabkotioꞌ tjoyag chieꞌ wenibuan arkin pake to skaler orale chi yak mandad yeskalerka.